Ifu ko wo wuno kominyo ni gbo ifu kishiyi alamu ni shomotu. Shomotu, ni ya biyo owiki yaba loni wo ishi ko minya, iminya wonya, iminya na yo eno kikpiyase ayeho koya ka gwepa ni kishayi nye eno ni amo yesu ni, oza ni yo shemo ni ipu kishinye. oya shomatu, agyo goyaninye, ojoji koya mi yawo mene, atumene ya yaba, otukagye ya yaba, ananoha ba tukiriku shi ana moya ni oya ni oya kiminya iminya na ba re ikweyi ko moma ko yesu, itikpi ko lamu oni, oza ni yo ya shami duni woza ni shomatu ni, oki woya ni ama ni. Owoya namu ni eno naba shotuna he ko moma ka no yesu, eno ka wepa-ayeho ni, koya ko mene ni, ami eno ni aki mu wipu kese mani ma, eno ni aba shotunehe kimin ya ko-ko moma ko yesu. Enoni iya shotune he koza epa, iya shotunehe ko moma ko yasu iya shotunehe ko moma hi, eno mi wipu kese mani nipoma, vewa ko lamu ni, ishi oni pi wishi ko minye ni ya shomotu ipu kese mani ipu. Kisha nye, ni shigboga, ko laono ni wawa loni, ipu kishayi ni, ipa ki shi kiminya komoma ko yes oni weno ni shomotu ipu keno kominyo nye nagbo ipu kese mani la, iyaya tigiga kpo eno nilo, iya tigiga kpo eno nilo, enoni weno ni iya shotunehe. iya shotunehe, iya shotunehe dole owuso, amo eno ni aki mu eno mi owoza kotunehe la woza ki ghashi, ishi namu ki wenoni ibiya gye ibiya mo ana kitimiye, miyehi wo o yesu inowa nganese mani igyisho nilo, ikweyi kini igyiso aka ni mo eno ni ama ni yama, eno kiminya ozani yo wemo ni shomotu ifu ko eno kominyo na gbo ipu kese mani kpiri.